Lǝ̌ ǝkpǝǝkɨ sa wǝǝ, lǎ akpɛŋkǝ ya kpɛŋ wǝǝ ya kpɛŋ oturu ŋlǝ yǝ ŋ pɨlɨ cuŋkulu mɨ ǝyǝ ǝnǝ sa kɨto oturu lě keeriwǝ wǝ lǝǝmpǝ nuru. Yi mǝ ri wǝ nyarɨpi ɖɛ lǝŋ tuu lǝ̈. Kǝ́ ye yee lǝ ŋ fǝ wǝǝ, yo wo rǝ yǝ ŋ pɨ cuŋkulu la tɨrɛ lǝ fǝ le yee oturu lě ekeeriye kɨto anyɩŋ lǝ lǝǝmǝ okopi nyaɨpiɖɛ lǝŋ tuu lǝ. Paape kǝ́ wǝ lǝ pǝ fǝ wǝ lǝ́ǝ pǝ wǝǝ, oturu kosopiyǝ rɛ ke kpii wǝǝ vonu pǝ lah kpɛŋ esi ko wǝǝ cuŋkulu ko wǝ́ ŋ náa pɔŋpɩ kɨtǝǝwe kpɛŋ voŋ la pɔŋpɩ cuŋkuluwewe la lɛ ŋ ci ǝ fǝ keeriwe sa ŋ fǝ ŋ kpii ŋ ci ǝ pǝ fǝ esi yǝ ŋ fǝ ŋ sie. Vǝŋ fǝ esiyǝ sa lǝ fǝ le sie ko wǝǝ oturu leh ci e yee mǝ kɨ ŋ pa pɔŋpɩ yǝ kɩɩkɩɩ kɨ yǝ pa kpaa. Vonu la lɛ le pe fii wǝ́ ǝ lǝ fǝ a la sɔɔ wǝ́ o lo toŋ yǝ ǝ lǝ fǝ e le ri ko wǝǝ oturu nyarɨpirǝ wǝǝ lo tuu lǝ̈. Kosopiye ŋ ke ŋ yee mǝŋkɨsa wǝŋwǝ wǝ́ ŋ pǝlɨ ŋ fǝrǝ wǝ́ ŋ pǝlɨ ŋ kolu ŋ kpɛlɩ rǝ kɔciyǝ fɛɛcáwɛɛwǝǝ. Kǝ́ pɨ la nya pɨ la ka nyɩŋ ǝnɨ ko wǝ́ pǝ fǝ pɨ tii ŋwǝ ŋ kaa otuiye ŋ na pɔŋpɩ cuŋkuluwe ŋ ya náa pɔŋpɩ kɨto wǝǝ. wǝ wǝ lo kuŋ na nyarɨpirǝ. Fɛɛ ŋ ya nǝ́ǝ fǝrɨ wǝǝ.